حيواني الاليف المفضل اهو الارنب لان انا احب العب معاهم وانا صغيرة وهو يعني يكونون وايد لطيفين في التربية ومريحين ويعني حق كل الاعمار يكون مناسب انهم يتفاعلون معاهم ويعني حلو انك تقضي وياهم وقت فراغك وتلعب وتتكلم معاهم